सफलता में भाग्य की भूमिका एक विवादित विषय होत है। जिसे कई लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखत हैं कुछ लोग मानत हैं। कि भाग्य ही सफलता को मुख्य कारण होत है, जबकि अन्य को मानना होत है। कि कड़ी मेहनत कौशल और दृढ़संकल्प से सफलता की कुंजी पाई जा सकत है। जैसे भाग्य कई बार एक ऐसे मौके पर लाकर खड़ा कर देत है। जो व्यक्ति की मेहनत से अलग होत है, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को अच्छा कारीगर मौका बनाने का मिल सकता था। यह एक बड़ी <hesitation> परियोजना में सफलता बिना किसी विशेष प्रयास से हो सकत थी। भाग्य कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देत है जो कि लाने फायदेमंद हो सकत हैं।